Pa mí la esperança va d'anguna horma atillá ala confiança... peru confiança en algu acontecel A caiquandu algu güenu, mesmu quandu paeci quasi que impossibli. Pueis tenel hechas una tupa d'entrevistas de trebaju que no t'án salíu bien, peru entavía tenel tanta confiança en ti, sabel que eris tan güenu que tienis la esperança de que vas a dal con algu enantis o endispués... o asperas d'apreval un dessamin difici porque menúu tuti t'ás pegau a estudial,... I alogu, polo craru, pueis tenel esperança a tentu cosas que no están ena tu manu.